Ngoo wata etekulo lyondjushwa na mwene, otatshi ulike kutya opena ekwatathano pokati kiinamwe mbi yili iyali, ondjishwa ota hi koneke nenge otahi dhi dhilike kutya ngwiya omwene ngiini? Ota tsheeta mpano kutya ngo, megumbo muna eendjushwa, wazamo nenge iho kalapo, ndee mwene gwadho teya po ngwee dhi tekula, uunene ohadhi mukoneke poku falelwa mpeya kwiikulya shi to kedhaa waleka iikulya, sho sho homono kutya, mwene sha eendjushwa dhasa ondjala, nde mwene tii nyenge nande okondje, nena nadho ohadhi mbomboloka dhemu lamba shashi odhe mwiigilila odhityi kutya ohe ike ta vulu kuuva uupyakadhi mbu tuna, sho osho ngwee nande wu zemo ndee hangwe mwene gwadho nenge hangwee ho dhipe tshito, itadhi ku landula, ndee ngu hedhi awaleke nenge hedhi tekula nenge tedhi tekula, ohadhi mulandula momangungo. Ondjushwa oto mono ngiini kutya ondjushwa ndjino oha panda? Ondjushwa oto vulu ngaa oku hikonekela ngoo hapanda nenge oha geyaa? <hesitation> oto vulu oku tshi mona, shaashi ondjushwa ngele ohapanda otahi ya kungwee, ngoo ha geya otahi ku fadhukapo, go ne omukalo ogundji uunene ngaashi aantu haya ti kutya, ohayi tshi koneke ngiini hoohahi tekulilwa ike okuliwapo; haalushe aantu ayeshe haya tekula eendjushwa shashi yaala okudhi lyapo Yamwe ohaye dhi tekula ike shaashi iitekulwa namwenyo yena oku kala nayo, tatshi ku kumitha ooshino kutya, opena omuntu ta vulu okukala ta tekula eendjushwa, maala he ihali eendjushwa, pamwe otedhi tekulile ne tekedhi landithapo nenge ngaa ta tekulaike iinamwenyo ye yi kokeyi kale mpoo, nde ita tshiti kutya epuko uuna weendapo wa pewa shaashi kutya otshi tekulwa mwenyo, ano ondjushwa ohina uukwatya tawu limbilike tshili, nondi wete kutya oyendji natango ohaye dhi ulukile ngaa ohole okudhi tungila mpono tadhi valele omahi, okudhi tungila iikuku ethimbo ovula tahi loko kaadhi lokwe, oku kwatshilipaleka kutya itadhi lika komayoka, to tulako iinima hoka tadhi londele kotshikuku tsha dho, ano tuulikile ngaa ondjushwa ohole mpono ohatshi vulu okukala tshehi shu mitha wo nenge tshehi hedhitha popepi nomuntu.